Kuulõq, ma piät tüüas'oh <hesitation> välämaalõ minemä paaris pääväs. Et <hesitation> kas äkki sa saasiq tullaq, ollaq mino man, <hesitation> mino pinni hoitaq veidükene aigu, kooniq ma ärq olõ?